Dziꞌg nak mak nap xki xwiy man or x̱iꞌk nak xieꞌnna man or lëꞌma xlëꞌ lo man diꞌltsa bekwaꞌn c̲h̲uꞌnn lëꞌma lëꞌ lo man o nap lëꞌma ideꞌd guꞌn gow man ti bekwaꞌn nap lëꞌ man c̲h̲iꞌlna, nap lëꞌ man axta xchal xkodz man loma o diag man nap zobliga diag mak xwiy mak loma axta lëꞌma dzekna xkakga xkë ldoꞌma mak, ber diꞌltsa or lëꞌ man bekwaꞌn c̲h̲uꞌnn lëꞌma xlëꞌ lëꞌ man nlas c̲h̲akga man nax, ber gibla tib rat diꞌltsa xlëꞌma lo mak stib rat nap nak ga mak, nak man ziꞌk nakaga mnech, kasma mnechaga nak mak.